कुकुरा कस्नुक यापन मलिकावनी लागी जुन सबेदिन हुनुकके यहाँरा लगादेइ हसइन, सबेदिन पानी देइ हसइ हुन्काके माया करइ हसइ कुकुरहनके । हसे हुनुका यापन मलिकावा सबह एइले हुनुका एपने मलिकावनी साङे बण्ही खेलए खोजलहि, एपने मलिकावक साङे रहे खोजलही । हसे एपने मलिकावक साङे कहवा कहवा जाए खोजलही नाही । हुनुका यापन मलिकावनके भेले ओसनेनै माया कर्लही हुनुका ।